Hozirgi vaqtda odamlar o'tmishdagidan ko'ra ko'proq sayohat qilishmoqda, bu esa ijobiydir, chunki bu ularning dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Lekin ko'proq sayohat qilish atrof-muhitga zarar keltirishi mumkin, shuning uchun ekologik jihatdan mas'uliyatli sayohat qilish kerak.